Natite marafiki kama hamsini, ambayo labda saizi yane, vosi tikishana vyaboha. Vi kusinashida yoyosi labda kono takihera kusina itatizo rorosi tuku.